Teleskaopy <hesitation> appareil fanga- fagnite ra ame lanitra igny magnano akone vasia, e volany ,masoandro, azo ite aminio aby, da izy misy objectif zay agnatiny gnao zany oe zoom, magnakeky an'igny misinto an'igny raha igny ho ita akeky eo.